mol, mol nak guꞌn sdzaꞌlc̲h̲a ldoꞌná, nix nixu mol c̲h̲ixkwaꞌ este c̲h̲ixkwaꞌ giꞌn gak mbi giꞌn ic̲h̲aꞌ midzgiꞌn ic̲h̲aꞌ loxna igeꞌ giꞌn, <noise> igeꞌ giꞌn uyelo ugeꞌ giꞌn lëꞌlá ikeꞌ x̱ich, igeꞌ pchoꞌx, igeꞌ midzngid, igeꞌ oregn, igeꞌ almaraduz, igeꞌ mejoran, igeꞌ tomiy igeꞌ, uyelo geꞌ ic̲h̲ë gunu loxna lëꞌ gunu tsuw, tsuw ber ganeꞌc̲h̲ oregn, almaraduz, mejoran, midzngid pchoꞌx, kanel, ubas, anjolí igeꞌ, uyelo ugeꞌzë gunu, lëꞌ gunu tsuw ic̲h̲ë, ic̲h̲ë gix knu lëꞌ seid zobla xlëꞌb, lëꞌ gunu giab lo seid, uyelo ulëꞌb gunu tib tand lëꞌ giꞌn uyelo tsuwga uyelo uyuw giꞌn uyaklo lëꞌ siaꞌka lëd knu par lëꞌ gunu selo ilëꞌb, ibiy gunu wen wen, kald ngid o lad lo knu, ibiy gunu wen wen ilëꞌb. Gunu nak guꞌn sdzaꞌl ldoꞌná mol, mol x̱iꞌk x̱ixkwaꞌwu xiranchma, xka c̲h̲owma ranch yu minn xgu nkob lowu ber naꞌ xgudna nkob lowu xkisa, xkisa noꞌnda lëꞌ giꞌn ic̲h̲ë xlëwu, or xiu gayet lowu naꞌ sdzaꞌlda ldoꞌná tsu gayet noꞌnda lëꞌ noꞌnda lëꞌ giꞌn, giꞌn y ic̲h̲ë xlëwu, ngid tsu gunu gowma.